Yëdun yaj tëbyë xi'im juëch bi'i dun tuñ yë bi'i wi'it ko'o wi'it jedun tyekë nëkomujpyëch jaduchë jedun nyaj kuxityë je'e bi'i xët's jadunt's jedun bi'i dun xat's xat's jaduchë jedun nëkxë jedun nyaj wach, koch jedun nuk xach, nuk xach manytë jedun në wi'inwych manytë este dun nëkx nyepnë.